आपका यह जानकर आश्चर्यचकित को जगत है। कि कनाडा में कई घर में प्रवेश करन ते पहिले जूते उतारन को एक रिवाज है। कई मा परंपरा का उद्देशीय। इर्फ घरो को साफ रखना और फर्श को गंदा होने से बचाना होत है। यह अनोखी परंपराए कनाडा को दूसरे देशों से बहुत अलग बनातो है।